Se mbaetɨ aikatu ayapo tembiu, erei mbatɨvi sekirei ayapo tembiu, se seaiño aiko, se agua seyeɨpe seguatarupi akaru vaera, ore como guarani reta roiko va, ambuaeye orereko, jae jokua se jaeva